انك تكون شغال و بتحب شغلك و تلقى فيو المتعة و الحب من زملانك و أسياد الشغل و انك تحس بانك قاعد تعمل في حاجة كويسة و مفيدة